Ngënko, ngënko kanjúnkandër ţí ngaancinţí uciyak kíitú pëëmpíyankú, pëëmbúrank. Karunko unko unciwo oko káyáafanţ ngooko kanjunkandër tí ngaancinţí uncí mëëjeenj ekësampël ngënko ngëëwíţ, ngëtúbá, ngënkác, ngëëmpiiyël, ngëëliingëri. Aja utiil buk, utëpënáawul tee dúuţ uwëtanawul unk iiwuroorun áwú uyel pëëmpëwiţ.